أولا نشوف قاع أنواع الكتب <hesitation> لي عندي باش نـ نرتّبهم مليح. و مبعد، مثلا، إلا الـ و نرتّبهم على حساب يا الـ على حساب الحجم و لا على حساب. إلا كانو متقاربين في الحجم قاع، نشوف على حساب الـ الأنواع: مثلا، كتب التاريخ وحدهم، الروايات وحدهم، المذكرات وحدهم، و <hesitation> و نرتبهم رف برف.